رایِس کُکر کَمہِ مقصدٕچ کٲم چھِ کران؟ توٚمُل کُکر چھِ کچنٕک سامان یِم توٚمُل تہٕ باقی اناج بناوان چھِ، تہٕ سبزی تہٕ سوپ تہِ ہٮ۪کَن سٹیم کٔرِتھ۔